يا خويي يا حبيبي كلنا بنمر بهادي الأيام انت لا تشيل هم انت عملت الي عليك ما قصرت بشي ، انسي الموضوع ترا إذا بدك نجكي بشي ، نضحك شوي نسولف مع بعض إذا بدك نتمشي في أرجاء المدينة هذه ، المدينة لها أجواء خلابي شو بدك لو تفضفض و نضحك و نهزر شوي.